ʻO ka māiʻuʻu nā mikiʻao o ka ʻaeko. Ulu kūlohelohe mai kēia mau māiʻuʻu mai kona kino aku. A hoʻohana ʻia nā māiʻuʻu no ka wāwahi ʻana <hesitation> i ka meaʻai. No ka wāwahi ʻana i kāna i hopu ai. No ka wāwahi ʻana i nā iwi o kāna meaʻai. A no ke kākoʻo ʻana iā ia i nā hana kūmau o ka lā.